Ps nare rnia nare na shilani re nare nu doctor valna th cos roo’ gaku lo doctor cheu, enty tiemgy nare zyni runa rmedi nare quit riaa’ dandia lo doctor, singa val nare thy lat rak heridgy chi gysoba do niz chi che do zidy lony chi chie do bndashi guu rniraba chi ni, ni gaai ni-ni gaai ni, ni chady rary th chi gyob gaatirw chi na alcohol zana, gula niz zidygi quibiury o alcohol zana ni quibiury te chi gyoob-gyoob gyakni cuez rïn, val na nu th vez lat rug lat rak herid diz va chi per nare shilani val lani catnani chiru ni rie buny lo doctor, enty val na nu vez rmdsigy gakni chi lany bcua shbiz lany biakdi tega cualquier ah rchilgysh ninu riabnu nu vez ah, siempre cun gula nu ah rsob shilany tubichizy a rdaz ninu lath shina rakni herid doo chi gula tobshitilza’ rguinury te chi val lani kat nania chini gyseny lo doctor enty val lany rienugan sygasy per sygasyni rakni.